La prima ca mi veni 'n testa è na cunvinzioni ca esisteva nni lu Mediu Evu: li gatti, speci chiddi niuri, sunnu espressioni di lu malignu, si dicìa. Pensu ca è pi chissu ca oji si dici ca porta sfurtuna quannu un gattu ti tagghia la strata.